Tsun, tsun ma <hesitation> tsun pa five kilok, tsun an nau nau, tete nu nau, tsun sasama, nas pa paia, an, kom sovo bete, tsun sasama pa buak. Tsun vakav, noma, noma, tete nu tsua so korai, nau, nau, nau sasama, bete tsun nas an sasa kora ma, vama noto kora pa tson ti. Noma, noma bete nunau bete nu nau, tsun pa kukana, sasama, tsun bete na nau bete nu nau. Noma, noma, noma te nu nau, ka <hesitation> te nu nau, sasama, an, susuvu <hesitation> iso nu, iso nu, tson ti to karraus vama noto sa korai. Te nu nau, te nu nau, te sasama nau susuvu sa kora, noma nas an sa kora. Te wna ene iso nu iso na nau, tsun sasa voni, sasa sai kora. Tete nu nau va vere vere nu nau, sasa ma, kes iso nu en inu, tsun kora ka tson ti karaus kora, bete korai nu, bete nu nau, bete nu nau. Potana to vu gusa kora ene re ats kora, karaus apo vaupar korai nu. Apo nu nau, apo nu nau tsun sasama, vavatele korai nu nau. Te wa kora na veni ne karaus, tete nu nau, tete nu nau. Ari to bon, ne iso nu, iso nu sara mama tsue, kom soo bete, bete nu nau, tua to dau ene. <hesitation> Tana, kene tsun, tsun po kain bon vi kora, four. Noma, noma tette nu nau, tanumbu numbu en. Tanumbu kene tsun, rovva so ko rai. Vakav, noma, noma, tete nu nau, karaus sa kora tena, nas sa korai, tewa korai na veni, nau, nau, nau, sasama, tete nu nau, tete nu nau, karaus kora, sasai kora ma, noma noma te nu, to iso nu en mu, ar to bon wne, bon nas an sara kora mama tsue bete, bete nu nau Ari to takas sa korane, tsun tavuts ma, noma, noma noma noma, na nau, ka na nau karaus sasa kora ma, tete korai nu. Iso, iso, iso, taim na tson ne karaus, kene apo rakasa po boko kikiu. Tete nu nau, tete nu nau, re ats kora, tsun kora nai kora. Noma, noma, noma, tete nu nau, karaus tsun sai korai te nu nau, ka karaus, tsun ma, nas an, bete, te korai nu karaus kora, tsun kora ma ka, tsue ei po kani ti, oi!, nas kara an besuere. Te wana veni, nas an vakav, pupui a mar viso, tsue ei, kene vararaun voso veni Noma, noma, noma, tavuts en sanana va verevere korai, nu sasama, kaaus tson ti to da bete so korai, bete nu nau, bete nu nau, tsun va tete sisio korai nu pa ruwene po vai ietsun va sasa, tete nu nau sasama, sisiono ma nas an vakav <hesitation> kom sovo, sasama, noma, noma, noma, noma te nu nau, re ats, oh!, vamanoto. Te wa na, nene noma, noma, noma, noma. Tsue kora, tete vosuem nem kene ki voso veni. Sasama noma, noma, noma, noma, re ats kora tete korai nu nau, karaus, tsue kene vama noto voso. Te va rai variko voso ka tsiako ta matsi ar, te tsun kora. Taim kora nene sisiava korai, tau sisiava ruwene, sisiava, sisiava, sisiava tan nau, nau, nau, tavuts paia tounats, sisiava, sisiava tsuk a ruwene nau, nau, nau, sisiava tavuts ae pa vats topuana, iso nu nauu te nu nau, sisiava korai. sisiava u nou, sisiava kora tsiar tavuts bi pa kara vakuei, nau, nauu, nau, nau, nau sisiava tsuk tsunai ruwene, sisiava ka sisiava ka tavvuts pa ar tsovtsovo, vavangam nu. vavagam nu nau siono sasa ma, siono tsuk na ruwene tavvuts von pa kots no, sisiava tsuk a te va rekasa. Nau, nau, nau, nau, sisiava, sisiava tsuk a ruwene, sisiava tsiar. iso korai nu von Te geovo va pe rai, te nu nau vai isi so, nu tovus to tane, sara upas kora, kom sisono sasa korai. Siono susa ma pa mosina. noma. noma. noma. noma noma, noma tavuts pa ta tsunai ruwene, vets tsei pa tsunai sanana to ta tangio ki na pa wei. An voere kora vone. Sarako ra otsubu, noma, noma, noma, noma, noma, noma, ar to bvon kene vaviko roma pa ta tsura. Noma, noma noma, noma, noma, noma. Voa saima pa pespara vanu. Noma, noma tagio korai vasusavu. Vamanoto tsion ti voni. Nao korama va isiso nu ari bon kora. Nao kora sara vatok kora betei kay kora vene.